Ko mi ɓuri yidde ɗe ɗuɗɗe, mi yiɗi jannde, mi yiɗi fijo bol, mi yiɗi kugaal walliteki yimɓe, mi yiɗi habaruuji. De fuf e ɗe ɓeyda na yam belɗum e ɓernde am, kanjum waɗi mi yiɗi ɗe kondeye